मछलियों की प्रजाति बहुत सारी होती है। जैसे काटे वाली भी और बिना काटे वाली भी। और मछलियाँ ज़्यादा समुद्र में पाई जाती हैं।